emele dein oni emele dein ware toi ye me krisimisi toi to oge me, zene bra kon tor ya e! Ekan toi mene bra me me, me bo timi yo kurai me kunu mu me agono wei bome lade se, ena fe me sebo ee amu fe ready sine kurai bolon agano-owei bo ke a starte enai gbogi koko te. osusu wa sewei emi. ane osusu ne a suwei miye me, oni krisimisi fiya kpe emi. aba zene kona suwei emi ani suwei emi osusu kpo ane ba, aru. fe, bete fe tua yai ye, agbuka fe osusu kpa emu suwei emi. ani bra bo, bo timi too kirai bo timi ane kunu mo agono-owei bo me lade bo se, wo se starte mi me biye ke emele te. owo biye emele te, owou kpo biye anele te. awou kpo biye emelete, yein kpo, day kpo biye emelete bina yp keme se ke biye emele ko joujou suwor mene owini biye emele ko joujou a suwor mene me, bi timi yo bo kini e fiye lade sekpo Ena yai bein de gbein ke gbein mu ba, ena yai bein de fe mu be e fe de. eye re kona me, e ge ke fe mé amu aba mu, ena won yai bo ye mo ge, ona yai ya mu fe. jou wa e fiye ba, bete kpo amu fe mene. base a mu ge. A mu kon tailor yo mu pere ko gbeine. mena ye bo amu gbeinmene, ena wor yai bo kpo amu gbein mena. gbein mene, ena wou wa tebe amu miea mene ani bra ko eni christmas. oge tei mene toi timi yoo bo kine okolo lade se boba, mo ye bo se gbein timi gbein sin mien timi mien sin koro mo sine be, fiya fe omu la deye! Owa bo mu fiya bo lade boba, wa atamgbala ange tuo mene. owo ofoni fry mene. owo mena ye two mene ane bra ke mien mene owo buru tuo mene. biye emele, egena bini sah mene. fulo tuo mene owa ome bra ke ko mien mene. Krismisi oge me toi mene krisimisi oge me nu de boba, na no kini ne aya kurai oge ten mene ye ba emi, anime new year ke ani ko ten mene. aya kurai oge oma bo sowor de ba, ana aya oge ne owo mene mun mene ozi emiye An kpo kane bra bo ke omu mie mene sorigha mu you fe ba tamu you fe, ko bude boba owo bo mo ye mo gbe kare de, bise keka yo bo keka mene eh! <hesitation> gele keka yo bo keka mene. Ani bta ke mie mene. agbeka fe, ena de gege, pa bo dese, kema bo numu dese, ma ayara rao fa bode se, ena wou bo kon. ena won bo kone boba, wone toi, one koi yo ware mu, bena yo wari mu. aya kurai oge me, o mu toi de wa aya kurai oge omu toi timi toi sin de boba, ane me, owa bo timi yo owa bo souson tori oge oba bo suwor tei joujou tari oge ne o temeni yeba, mamu karamu agono-owei bo ka mu mie mene, mamo kara mu agonowu be mie mene oge bei, joujou tari oge ko ami kon ten mone. ano joujou tori oge ba ani ba timi oyi-nei gini karamo wan ye ka amu ba mu koro emi jou jou tari oge suwor de baba, ani joujou tori oge. Kẹmẹ sẹ ana kala nika mẹ tuwi amẹnẹ winye ehn saka mẹ tuwi <hesitation> anẹ ni kala skirt me tuwi tẹbẹ miẹn-ye tebẹ mien-yẹ ekẹkẹ anẹ suzu tarẹ ogẹ kẹmẹ se anẹnẹ tuwei kpo fa, yei nana ye ane tuwe kpo fa ba yei nana were gba imo iyẹ mọ i ba ere nana were gba e ba ine-ere mọ ane suzu tarẹ ogẹ ke imọ iyẹ mo imọmọ tẹ timi yọu, fiai o mọ fe wuru bọ anẹ brakẹ mien mẹnẹ o fiai ọ mọ fe, wuru bọ anẹ mien mene o tẹ timi dein lo la owomọ ọmọ kpo ware te, owomo ke warẹ bọ time ane dein koro dẹ mẹ owọmo kẹ warẹ bọ dẹ yẹ anẹ ba mi yọụ ba fa suzu tarẹ ogẹ mẹ owọ mi-yọu fa timi erin bo dein koro dẹ sẹ ba nẹmi dạu mọ yein mọ tẹ yọu, yọu bọ sudẹ omẹ tu yoyo me you dọ suwu imẹ ba, ọ ba dein tẹ timi o, time mu timi z ba mu timi mam kẹrẹ mọ time wu menẹ tẹ bọ close dẹ gba wu bo ware bulou te suwu dẹ suzu tare ogẹ wu bọ ware bulou sudẹ, Anẹ ware bulou suzu tarẹ oge mẹ akẹrẹ iyẹ ladẹ imọ iyei mọ ọzu taba koro dẹ imọ ẹnẹ tewei mo koro suzu ta ba koro dẹ, kẹrẹ imẹlẹ den ogẹ ba bọ koro dẹ anẹ ya kẹrẹ gba timi ba la bọ suwẹdẹ pẹlẹ dẹ egberi fao.